हार घर में दर्वाजा लगेला रज, कोई का घर लकडी का रज। कोई का घर प्लाय का, चद्धर का और वो जो कब्जा रज, उनमें कभी जंग लगी जाएज। तो उनमें बन चालू करना पर, अशी चड़-चड़ की आवाज आवज। वो कासे वेक्ति कासो लगेज की भाई दर्वाजा बजी रहे आज, खूली रहे आज। कई जग उनका तेल, पानी करी दे, तो फिर उनका में अशी आवाज भी नी आओती हैं। ताकि वो आग, मतलब अच्छी सर्विस भी देत। दरवाज़ कब्जा ओसी पर कई कई जगह ध्यान नी देता तो वहाँ पर बहुत अवाज आवत। चार चार की दरवाज़ा मा। सबरन मा सबकी अलग अलग सोच समझ रहे हैं।